ساڑے پائی سوال کیتا کہ ینگ بچے یونیورسٹی گچھنا کتنا لاظمی سا تہ اسنا یو سا کہ بوت سارے بچے اس طرع نے ہونے یڑے بوت انٹیلیجنٹ ہونے جیڑے آحنے کہ آس یونیورسٹی گنے آں تہ آس اگہ گچھی تہ بڑے بنی سکنے آ کوئی اچھی تعلیم اچھی جگہ جاب کری سکنے آں استو بعد کوئی کوئی اس طرع نے ہونے کہ جیڑے بس یونیورسٹی گنے گچھی اور بس آحنے ہون پونڈی مارنی ہونی انا تہ ہور انا نا کوئی کم نی ہونا کہ پینے نی لہناذ کہ انا کی نہ ہونا بس تیچرا کینا پالیسیالائی کنی جی بس اسرہ کری کنا نمبر کنی آنے اپنے بس اپنا جی پی اے بڑھانا ہونا تہ سم ٹئم ایہ جے لڑکے ہونے کہ جیڑے گنے اس گلہ کہ انا نے اپنے امی کرنے والدین ہونے انا نا نام روشن کیتی آستہ او کرنے استو بعد یو سا کہ کچھ اس طرع نے وی ہونے جیڑے مطلب پورا دن پڑنے ہونے مطلب کہ بار نی دنیا نا اناں کی نیا پتا ہونا کہ یونیورسٹی تو بار وی کج تھیا بس او اپنے انا نا مائنڈ سیٹ بنیا ہونا کہ اسا خالی پینا ہونا پیڑے آئے آ تہ پیڑنے آ تہ اس گلہ استو بعد انا نا اے ہونا کہ او اچھے نمبر وی کنی سکنے اس نی بنیاد اپر کنی سکنے کیاکہ او پڑنے سے سئی کری پڑنے دل لوئی پڑنے سے اس تو بعد جیڑے ہونے نا دوئی کیٹاگری ہونے نکے ہونے جیڑے آحنے کہ بس اہہ یونیورسٹی گنے آ پہ سی دینے آتہ بس آس پاس ہوئی جانے آیا لائک اس طرعع نے بوت سارے ہونے نا جیڑے کہ آحنے کہ آس خالی بس پیپر دینے آں پیسے دئی شورنے آ تہ بس آس پاس ہوئی جانے آدوئی گل اے سی کہ یونیورسٹی گنا اس گلہ اک ضروری مطلب اک ینگ بندے واستے اس گلہ وی سا کہ جذو دیکھو اسانے پاری علاقے وچ جدو کوئی بندا اٹی گلنا یونیورسٹی اچ یونیورسٹی گچھی تہ اسکی استو بعد اسی سب سو پہلے اے مطلب اے کہ محول دیکھنا سا محول دیکھنا مطلب محول کہ جا ہونا ساڑے گراہ نا محول اسرہ سا کہ بلکل کوئی اتنا خاص کوئی ٹیکنالوجی کوئی اتنی خاص پڑھائی وغیرا تہ نئی نا جذو بندا گنا کولج ریٹی گنا جدو یونیورسٹی وچ یونیورسٹی وچ یو ہونا جدو اینٹر ہوئی جنا نا اسنا دماغ کھلی جانا اسنا پتا چلی جانا کہ میں اک دنیا اٹی اور تہ دوئی دنیا رائیا ریس دوئی دنیا مطلب یو سا کہ اتھے نا گچھی او محول ویکھنا استو بعد او اتھہ پھرنا سا اپنے نوے دوست بنانا سا دوست بنائے <>دوست دو کیٹاگری نے ہونے اک ہونے اچھی کیٹاگری نے دوست ہونے اک ہونے بیڈ کمپنی جس نا آکھنے کہ بوت بری عادت آلے اک ہونے اچھی عادت آلے اگر تسا او تسا اپر ڈیپینڈ کرنا کہ تسا کیڑے چوائس کرنے اگر تسا برے کم برے آلے دوست بنانے چاہنے او تہ او وی تسا نے بنی جانے اگر تساں آخنے او کہ تساسکسیس او آگے گچھا اس واسطہ تسا آکہ اچھے دوست بنانے چائی نے دوست بنانے مطلب اسرہ جیڑا سیگرٹ نا پینا وہہجیڑا ناسوار نا چانا وہہ جیڑا پونڈیا نا کرنا وہہتہ برے اے والے ہونے کہ اہہ کڑی ویکھی تہ اس پچھہ لگی گئے جی اہ تہ وہ تہ بس رام کانیا انا نیا ہونیا تہ اک ہور گل دی کہ اگر یونیورسٹی جیڑا بندا گلنا سا نا تہ یونیورسٹی یو وچی گچھہ کہ یار میں اگر جلنا سیس نا میں اگہ پڑنا چائی نا کیاکہ ماڑے ما پیو زسے مڑے اپر پیسا لائیا سا انا مکہ پیسے لائی انا اگر ہن بندے کی نے نا پتا ہونا ساڑا مائنڈ سیٹ اتنا تہ نی ہونا کہ یار اسکہ یونیورسٹئ پیجنا کوئی کوئی ایہ جہ بندے ہونے دماغہ کی اے سوچنا چائی نا کہ اگر ماڑے ما پیو اگر مکہ یونیورسٹی پیجنے سے او مکہ کسرہ پیجنے سے میں اگہ ہن کہ کنا چائی نا انا نے پیسے ڈوبنے چائی نے یا فر انا نے پیسے میں سہی را اپر لانے چائی نے تہ جدوں او سہی را اپر لگہ او اگہ کج بنے تہ استو بعد او اپنے ملک واستہ وی بہتری لاے اگر او گراں ول اٹھی آیا گراں جدو گچھہ تہ اسنی وا وا ہو تا سہی اسکی پروٹوکول لبل تاکہ دیکھو یار اے کسہ نا بچا سا اے سہی کری پڑی آیا سا یونیورسٹی پڑی آیا سا تہ جیڑا نیا پڑلیا جی جیڑا اسہ طرع گا تہ او آکھسی اجی نمبر کم آئے یونیورسٹی ای اہہ جی سی تہ محول ای اہہ جا سا کڑیاں خراب کری شوڑیاتہ کڑیاں کڑیاں خراب نی کرنیاں جب تک جنگت اگر لڑکا آپہ جب تک سیہ وہہ نا کڑیاں خراب نی کرنیاتہ جدو کڑیاں تہ جنگت دوئے آپس اچ اکہ وچ پڑنے تہ کوئی پتا نی چلنا یونیورسٹٰ کیڑی یا سی یونیورسٹی نا ناپ کہ سا نام وی پلی جانے لوگ نام کہ سا کیڑی جگا اسں پڑیا سا کہ ساڑا تعلیم نا خصا سا استو بعد دوئی گل اے سی کہ یونیورسٹی وچ ینگ بندے واستہ اک لاظمی ای اہہ سی اسنیا ایڈوینٹیج یو سیاں اگر او گنا آ یونیورسٹی اچ اگر او سہی چریقے نال پڑنا سا, یونیورسٹی پڑی یور استو بعد او اگر کسہ اچھی جگہ ار جاب کرنا سا نا اس نا یو فائدا ہونا اک فائدا اسنا اپنے کرہ آلیا اول دؤا فائدا اسنا آپنے آستہ تریا فائدا اسنا آپنی فیملی استو بعد اپنے جیڑے ریلیٹو نے لوک ہونے اسنے اپنے رشدہداراں استے اسنا مطلب, <hesitation> اک سہولیات میسر ہوئی گچھنی. اتھہ جگہ جاب کرن دا او وکیل دا او کوئی پولیس والا سا او کوئی انجینئیر او ساڑے کم اچھی سکنا تہ دؤئی گل اے کہ او اپنی فیملی نے لیٹی دؤا سا اسنا یو مطلب ایونٹیج آ کہ اگر او بنی گچھن نا استو بعد مطلب ہائی لیول اپر خکومت, مطلب بوت سارے لوک اس طرع نے ہونے نا جنا نے حق ہونا جس رہ وکیل بنی گچھنا ,وکیلا نا اے ہونے نا یار کوئی غریب بندا سا اسنی کوئی مطلب <hesitation> ,اسنا کوئی کیس وغیرا آیا ,مطلب اس طرع نا نا انسافی ہوئی سی اسنا انصاف دلانا اسنا کم سا اسی اول گے مطلب جیڑا بندا دا نا اسکا وی سواب لبسی دوا بندا اسکی دعا دیسی جی ایسطرع نا یونیوسرٹی سے پڑ کہ اسطرو او پڑھ کہ آیا اگے تو اگلی گل یو سی کہ جدو آس سہی کری یونیورٹی گنے, آ سہی کری پڑنے آ نا دل لائی تہ تا اسا کی کوئی کامیابی حاصل ہوئی سکنی ادا رائزآس کیا نے کری سکنے یونیورسٹی گطھی کیا نے ہونا اک عام بندا مطلب یوننورسٹی گناتہ اک اوہ امیر بندا یونیورسٹی گنا اوہہ اکہ حساب سا لیکن اتھہ گچھی یو دا پڑے نا لگ ڈفرینس ہونا سرف پڑے تک اک بندا اگر بیڈ کمپنی کے ساتھ او کسطرع پڑنا سا اک بندا جے کمپنی کے ساتھ او کسطرع پڑنا سا تہ اے سمپل گل ہونی کہ یونیورسٹی اچ اگر کوئی بندا گنا چاہنا نا یونیورسٹی گنا چاہنا اس واستہ بیسک چیز یو ہوسی کہ اپنے خاندان اک اپنے ذہنہچ مائنڈ سیٹ بنائی گچھہ کہ میں اپنے خاندان نا نام روشن کرنا دؤا تہ میں لوکاں نی خدمت کرنی تریا اس نے کول ہول مطلب کہ اگر او فرض کرو کسہ اچھی جگہ جوب لگی جانا استو بعد یو آ کسہ غریبہ مطلب کہ اس کول پیسا ہو ل نا اسنہ دلہ اچھہ نا یار اے بندا غریب سا اسکی تھوڑا دئی چھوڑنا دس پندرا <hesitation> پنج روپے سسہی دس روپے سہی سو رپیا سہی دو ہزار سہی مطلب جتنی اسنی توفیق ہونی او اسکا دئی شوڑنا جئی اتنے پیسے تسا کی میں دئی چھوڑناآس اتنے تساں کی دئی شوڑناآس او اک یو ہونا کہ غریب بندے نا وی پلا ہوئی جلنا استو بعد یو گل دی کہ یونیورسٹی گنے نا سارے نکے انا نا اکہ کم ہونا بس پونڈی مارا میں آپہ جیڑی سوچہ لگیا سا نا میں اپنے بارے میں جو سوچ رہا ہوں میں کہ رہا ہوں میں کہ آکھنا کہ میں یونیورسٹی نا گچھا کیا یونیورسٹی گچھا تہ سہی کری پڑا اگر میں آناس نا ایویں میں گچھاں پونڈی مارا میں کڑیاں دیکھا میں ایدر چاتی ماری کدہ ادھر پھریا کدہ کلاس لائی یا نی آکھن جسرہ گراں ہونے سیاں سکولہ ار گچھو تہ سکولہ نا نا لگنا ہونا سا کہ عمیر صاب سکولہ گئے سے پتا نا سا ہونا عمیر ار کیڑی جگہ دے کرہ کیڑی کسی اپر کیڑا بنا نی اسا چھوڑیا تہ ,یونیورسٹی اچ گچھو تہ سہی کری پڑھنا استو بعد ,اک پڑھنا نا نے ہونا اک پڑنا ہونا تہ نال اس نال ہونا اپنی تربیعت اتھے گچھی اے نا. وہ کہ تساں پڑے نے ہو تہ دؤے بندے نا تسا کی پتا اہ نا دؤا بندا کہ آکھنا یار اس نی کوئی گل سنو اسنا کوئی دکھ دردکوئی مطلب گل سنو او کہ آکھنا چانا سا مطلب کہ اسکے نے تس کیا جے تسا نا بیہیوئر اس کے کیا جا روئیا, تسا کے اس نا کیا جا او تسا کہ لائک کرا ڈس لائک کرا او فر, اس اپر ڈیپینڈ کرنا کہ تساں نی تربیعت کیہ جی اگر تسا نی تربیعت سہی ہون نا فر تس فر بلکل پرفیقت دو تسا یونیورسٹی گچھو یونیورسٹی گچھی تس اپنا وی نام روشن کرن لے. استو بعد اپنی فیملی نا وی کرن لگے استو بعد جیڑا آنے والی فیوچر نی تساں نی نسل وی ہون نا نسل وی تساں کی آکھسی یرا ماڑآ ابا انجینئیر سا ماڑا اباوکیل سا ماڑا ابا ڈی ایس پی سا ماڑا ابا ایس ایچ او سا لائک اس رہ نے بؤ سارے ہونے نا جیڑے شوبے ہونے ذندگی نے جیڑے مطلب ان کے آنے والے فیوچرکی انکی نصل ہوتی اے نا وہ اتھے گچھی کم آنی ہور یونیورسٹی نا اگر تسا ڈسایڈونٹیجیز بوت اے ڈیسایٹوینٹیجیز یو سے کہ اگر اک لڑکی یونیورسٹی گنی نا لڑکی یونیورسٹی اچ تہ مطلب آپہ کلی لڑکی خراب نی ہونی جدو کڑیاں کی ملنی نا فر گچھی او خراب ہوئی جلنی اسہ طرع اک لڑکا ہونا نا لڑکا وی کلا خراب نی ہونا جدو لڑکے کی گچھی ملنا نا ادو گچھی خراب ہونا تہ یونیورسٹی وچ بوت سارے لوگ اس طرع نے ہونے نا کہ, جنا نا اکہ مائنڈ سیٹ ہونا کہ پڑنا جی پڑنا ,اہہ تہ پڑنا تہ دا باقی ہور اسا جے یونیورسٹی ٹری گچھہ جی او آکھہ جی نئی جی بس پڑنا تہ جی پی اے کنا تہ اے بس آسا گل دی ا, ہہ اسا کلاس کوئی لانی نی ہونی بس کوئی پھری ہوئی جانے کوئی نکلی جانا کوئی ایدر بس فلما سنانے استادا کی اسا اتنیا فلما ٹوریا جیڑیا اسا گرا ٹوریا فلما کہ سوچی نے سکنا سکولہ در گچھسا تہ بس اہہ کاپی کیا نے لکھی تہ بس اہہ فلم جی اہہ نوی فلم روز نوی فلم کر لیٹ کیا آئے .او تہ اس نی نوی فلم اچھی گئی جی استو بعد کیڑا ناس کل چھٹی کیا کیتی اہہ اسنی ناوی فلم کہ نانی میرا دادا میڑا خالہ کہ او ذندا ہونے لیکن خیری اساں چھڑکائی شوڑنی جی نانا مری گیا اچھا جی میں آپنی دسا نا کہ میں کالج گنا ہونا سی ,تہ میں دسویں وچ کالج گنا یا سی تہ اس ٹئم میں جدو کالج گنا ہونا سی میں اد وچ کر گچھی مطلب سکولہ رہ کر ہ گچھا نا سکولہ پوچھنے تو پہلے میں غائب ہوئی گچھا بستا چوانا ہٹھ پیا تہ ناسوار لائی جیوے بائی تہ ستے اے بیٹھے تہ اس تو بعد اگلے دن کالج گچھا جی ہا جی کتھہ سے ,او تہ اسرہ اما مریا سی دادی مری سی نانی مری گئی سی پھپھی مری گی سی کال کری کر پچھن تہ احے تسا نا نکا کالج نی آیا اس آکھیا تسا نا نکا سکولہ نی آیا ,سکولہ تہ گا سا ابا ار آکھن سکولہ گا دا تہ گچھی جدو پوچے نے تہ عمیر صاحب سکولہ نئے آئے, نکا تساں نا سکولہ نئی آیا تہ جدو اگہ جدوگچھہ تہ ابااگہ بس مولہ بیشو نا تیار رکھا وا تہ ,بس پوڑی فر انا لم پوڑی ہونی سی یونیورسٹی وچ اگر گنے چانا کوئی یونیورسدٹی وچ تہ اسنا یو سا کہ ,سب تو پہلے اپنا مائنڈ سیت بنائے کے میں پڑنا سا استو بعد ایوین پیسے خرچی تہ نی گلہ تہ او کرنا او مطلب جس کول ذئدا پیسا سا جیڑا امیر سا کوئی او گچھی سکنا کہ گچھی تہ کی نا کی کڑیا شڑیاں دیکھسا پونڈی مارساں ششکے مارسا آئی فون رکھا نا ہوسی گڈی ہوسی آپنی کوئی ششکے ہونے ,جیڑا اساں جیا غریب بندا فرض کرو دیہات نا اٹھی آنا جے کشمیر سے ساڑا پہاڑی بندا اٹھی آنانا کہ یونیورسٹی پڑھے اگلا او اچھسی تہ محول پہلے دیکھسی تہ جیڑا اسنا مائنڈ ہون لگا اسے پتا اے نا ہولے جی میں کیڑی دنیا اٹھی آیاس, او آکھو نا یرا کیڑی دینا اٹھی اے کے جی دنیا اٹھی آیاس می پتا اے نا یو تھیا کے چیزیار ایہ جا محول میں کدہ دیکھیا نی کڑیا کٹھے جنگت کٹھے لڑکے اک دؤے دی ایئیاں کلاوا ماری جلن لگے ,اچھا بازو وچ بازو بائی جلن لگے یارا اے کیا جااجیب دنیا سی یو فر جدو آئستہ آئستہ جدو اس محول کی اٹیچ ہون نا محول کی اٹیچ مطلب جڑن نا جدو محولکی نا اٹیچ ہون اسی پتا چلنا کہیار میں اسطرع اتے مطلب ساڑا دیہات نا ساڑا جیڑا نظامدا او ہور دا, جیڑا یونیورسٹی اچھو تہ اتھے نا جیڑا محول دا او کسہ اجیب ,ہرلہٰذ نال اجیب ہونا گراں گچھو تہ اتے نا جدو کوئی پنڈی آلہ بندا جائے گا کددر سے بھی بندا اگر گرا گچھہ او جدو جنا او دیکھنا جی دیہات وچ کہ جے لوک رہنے تہ اسہ ترہ .جدو کوئی دیہات نا اٹھی کھلنا نا یونیورسٹیچ مطلب اسلام آباد اچھی گچھو کوئی کراچی اٹھی آنا کوئی لوہور اٹھی آنا کوئی بار نی کسہ کنٹری وچ اٹھی آنا تہ او گچھی دیکھن یار اتھے نا نظام ای کوئی اجیب دا یار. سارا کج چینج چینج چینج بس جدو او آستہ آستہ اتھہ رہنا نا استو بعد اسکو پتا چلی جئے نا فر او اپنے مائنڈ سیٹ وچ یو سوچہ نا یار اگر یو نظام اتھے سہی جیڑا سہی نظام ہول, اگر جیڑا سہی نظام اسکا لگااو یار آکھن یار .اگر اے ماڑے اہہ اگر ماڑے اہہ آلا نظام اگر ماڑے گراں وچ وہہ ماڑا گراں وی طرقی کری سکنا ماڑا گراں وی کتھہ اگہ گچھی سکنا یا لائک کچھ وی کری سکنا سا استو بعد جیڑے کوئی اچھے سٹوڈنٹ ہونے نا او اپنی یونیورسٹی وچ مطلب اپنی کارکردگی دسنے کارکردگی لائک کسطرع دسنے کوئی اپنا پروجیکٹ بنانا جی فائنل ایئراگر تسا ترہ چار سال نا تسا نی یونیورسٹی نا سا ترہ سال تسالائی شوچے تہ چوتھے سال تسا ایہ جا پروجیکٹ بنائی چھوڑیا مطلب لائک کوئی پنجھا بنائی چھوڑیا ,کوئی ایلیکٹرک گاڑی بنائی چھوری تسا کوئی موٹربائک بنائی چھوڑی .استو بعد یو ساریاں چیزاں ہونیا یونیورسٹی اگر کوئی بندا گنا نا جیڑا کوئی پڑنے آلا بندا گنا تہ اس واستہ یونیورسٹی لاظمی ہہجیڑا مائنڈ سیٹ بنیا ہونا کہ یار مین پڑنا اچھا .اک گل ہور دس اگر یونیورسٹی کوئی بندا گنا تہ کوئی کوئی اس طرع نے ہونے نا یار کوئی کوئی اس طرع نے بندے ہونے کہ جیڑے پڑے لخے مطلب انا نی ذہانت ذہانت بؤ ہونی .انا اندر مطلب بول چال یا ہر لہٰذ کنہ انا نے نمبرایف ایس سی اچ لائک ایف ایس سی کرو میٹرک وچ کرو نا نمبر بوت اچھے ہونے نمبر اچھے ہونے .اک گل صرف یو ہونی کہ یونیورسٹی گچھی جوگے انا کول پیسے نی ہونے مطلب فیس دتے نی گلہ انا کول پیسے نی ہونے انا گلہ یو سا کہ اگر انا کول فیس ہووہ نا اگر کوئی وی اچھا لڑکا سا اگر میرے کول ,اگر میں آپنی گل کرہ میرے کول پیسے وین نا اگر میں پڑن نی شوق وچ یونیورسٹی گچھا اگر کوئی اس طرع نے کوئی امیر ہونے جنا پڑے نی ذرا ککھ سوچ ہی نی ہونی کہ یار میں پڑنا وی تھیا یار کس طرع میں پاس ہو تہ او موں چائی پوچی جانے یونیورسٹی تہ جیڑا کوئی غریب ہونا نا مطلب دیہات نا اگر کوئی اٹھی اچھہ تہ اس کول پیسے نی ہونے .فرض کرو کسہ ٹئم یار ایسا خالات آنے سی نا ذندگی اپر کہ پیسے ہونے نے تہ اس کول پیسے نی ہونے تہ او خوائش مند ہونا کہ میں یونیورسٹی پڑسا یا میں یونیورسٹی بینی میں آپنی اک بڑا بندا بنی گچھا اس کول پیسا نی ہونا تہ اگر سارے لوگ ملی نا اسکا اسنی مدد کرنے او نا فر اسنا یہ ہول کہ او اپنی یونیورسٹی کنٹینیو کری سکنا ,استو بعد او اپنے اک گلہ کی اپنا بنی وی سکنا کہ اپنی گلہ کہ یار تھوڑا اسنا مقام ,رتبا, وی ہوئی سکنا استو بعد اپنی فیملی نی گلہ وی بوت کج کری سکنا سا .تہ ہور یونیورسٹی نے بوت ایڈوانٹجیز ہو سے کہ اگر تس گنے او یونیورسٹی تہ تسا نا مطلب اک ہونا نا یونیورسٹی گچھوکیفے بئ اچھو جی گچھی کڑیاں گنے گپ شپ لاودوئی کنی فرو تہ فر کڑی تری پھر فرکڑی چوتھی پھو فر کڑی تہ مڑی اک ہونا کہ جیڑے او لڑکے ہونے جیڑے یونیورسٹی گچھی بس لئبریریاں بیٹھے ہونے ,بس کتابا پڑھنے ہونے ,یانالج کنے ہونے ,نالج نالج صرف نلج نی گلہ یونیورسٹی گلنے یونیورسٹی گچھی تہ بس اتھہ کدہ اے کتاب پڑی شوڑی کرہ دوئی کتاب پڑی شوڑی کدہتری کتاب پڑی شوڑی ویلے ٹئم ,مطلب فری ٹئم او اے کم کرنے جیڑے دؤئے لڑکے ہونے دو ٹئپ نے لڑکے ہونے جیڑے دوئے لڑکے ہونے او وہلے ٹئم اے کرنے کہ او ویلے ٹئم نے کم کرنے تہ سہی ٹئم وی نئی کم کرنے ویلے ٹئم کہ ہونا جی .ویلے ٹئم جدو کوئی کلاس وغیرہ نی ہونی نا اس ٹئم ویلا ٹئم ہونا یار کوئی ریفرشمینٹ کدہ کیتی, آ کہ نئی کھادا پیتا کرنے اسے آکھنے آ ویلا ٹئم ویلے ٹئم نی اے گل آاو جدو ویلے ٹئم ہونے ادو وی کڑیاکنے ہونے جیڑے دؤے ہونے نا جیڑے کلاساں لائی تہ استو بعد او اگین دوبارا لائبریری گچھی او کتابا پڑھنے .تاکہ انے کوئی تھوڑا بہت نالج وہہ تاکہ آنے والی نسل وچ آنے والے فیوچر وچ انا نے کم اچھہ مطلب آنے والے فیوچر وچ اگر فار ایکزیمپل اگر اک بندا کوئی وظیرعظم لگی جانا .تہ اگر اس پڑیا نا ہول یونیورسٹی گول یونیورسٹی گچھی پڑیا نا ہول تہ وزیرعظم تہ لگی گچھہ, یا ذاہری گل اہہ پیسا ہول تہ وزیرعظم لگی گچھہ استو بعد آکھہ یار می ہن پتا نا کہ میں کہ کرنا کہ نا کرنا لائک ہن مین اگہ کس طرع نے فیصلے کرنے یا میں سبزی مہنگی ,کرنی آٹا مہنگاکرنا ,غریب نا کہ ہول میں اگر بوت سستائی کیتی تہ ملک نا کہ ہول .اگرمیں ذیادہ مہنگی کیتی تہ غریب آدمی روٹی کسطرع کھال .مطلب اے گل بوت سوچنی چائی نی اگر یونیورسٹی گچھنا بندا اگر ینگ بندا یونیورسٹی گنا نا اے گل اس کا بوت کاظمی سوچی اور تہ سمجی اور یوینورسٹی گچھہ یار اسطرع بوت مطلب کہ یونیورسٹی جلنا تہ میں لوکاں نے بارے وچ وی سوچنا .اک تہ اپنا ہانا کہ بندا اپنا ذاتی خود اپنے ذاتی گلاں مفاد نیاں گلاں کرنا یار اس طرع مین گچھا ماڑا یہ وہ دوا اے ہونا کہ ,لوکا نےبارے عچ سوچنا جدو او لوکا نے بارے سوچنے نا او آٹومیٹک اسکا اپنے آپ مطلب کہ اک سکسیس فل انسان بنی گچھنا. اپنی لائف وچ وی دوا لوکا نی نظرا وچ اسنی وی ویلیو بوت ہوئی گچھے .کینا جدو لوکا نیا سوچہ نا آٹومیٹک ایہ گل ہو کہ لوک اسکا بوت ریسپیکٹ دیلے آکھنے ,تو بوت ازت دار دی اسکا ازت دار بنان لے آکھنے یار تو اس طرع بوت ساڑی ہیلپ کیتی سی مدد کیتی سی اس وجہ تو اگر یونیورسٹی اس وجہ تو بوت امپارٹنٹ سی اک بندا بوت ذیادہ ذہین دا او اپنے ملک نی خدمت کرنا طانا سا اگر او اپنی آ اپنے آپ اپنے والدین نا کہ نام روشن کرے سا ا.س گلہ یونیورسٹی بوت امپورٹینٹ سی کیاکہ یونیورسٹی گچھی اگہ بندے پتا چلنا کہ اگے کی چیزای اگہ میں لائف کسرہ دیہات وچ جیڑا بندا ہونا نا ,اس کی پتا نی ہونا کہ اہہ یونیورسٹی تھی کہ کالج نے بارے نے پتا ہونا .جدو کالج یونیورسٹی گنا فر اسکی گطھی پتا چلنا کہ یونیورسٹی تھی کہ چیز ہونی. اچھا یونیورسٹی وچ رینا کسرہ ہونا ,یونیورسٹی نا کھانا کسرہ ہونا, یونیورسٹی نا پینا کسرہ نا ہونا, یونیورسٹی نے ہاسٹل کسرہ نے ہونے, ہاسٹل نی لائف کسطرع نی ہونی ,یونیورسٹی اندر ہاسٹل ہونے, ہوسٹل ہن ہاسٹل نے اندر نی لائف ہونی نا ,اسر وی دو ترہ نے ہونے نا اک ہونا یار بوت اچھے لڑکے ہونے جیڑے پنج ٹئمی نماز پڑنے جیڑے مطلب اپنا رمضان وچ اپنی تلاوت کرنے اپنی قرآن پاک نی اس تو بعد ڈیلی روٹین اپر تلاوت کرنے پنج ٹئمی نماز پڑھنے دؤے ہونے جیڑے سیگرٹ چرس او کنے چرس پئی او کنے چرس پئی او سگرٹ دے او ناسوارتھکی گولی کڈی او تھکی بس اہہ والا سین ہونا یونیورسٹی نا میں بس, <hesitation> ایہ گل آکھنا چاہنا اگر یونیورسٹی پڑنے آ تہ تساں سنسئر ہوئی بوت مطلب کہ سمجدار طریقے کی اپنا مائنڈ سیٹ بنائی تساں یونیورسٹی گنا چائی نا ادا روئز تسایونیورسٹی نی گنا چائی نا کیا کہ یونیورسٹی نا اک ایسا ماحول ہونا نا جدو یونیورسٹی ماحول اندا اینٹر ہوئی گچھہ نا تہ اس تو بعد اسکا کیا نا پتا چلنا ,جی اہہ میں پڑے آیاس میں کھاسے آیاس اسنا بس اکہ ہونا کڑیا تہ جانو تہ مانو تہ استو الاوہ اور کیہ نا ہونا ,یونیورسٹی نے بوت سارے فائدے وی سے بوت سارے ڈسایڈوانٹیجیز وی سی .ذاہری گل اے انا ولی ہون لگے جیڑے یونیورسٹی گچھی اتھہ پونڈیاں مارنے جیڑے ٹئم پاس کرنے تہ ایڈوانٹیجیز بوت ہونے یار اک بندا جدو کج بنی جانا نا او اپنے ملک الہ بوت کج بوت نام روشن کرنا .فرض کرو کہ میں اگر یونیورسٹی گنا یونیورسٹی گچھی میں اگر پڑی گیو تہ پڑنا اگر اچھے نمبر کنےتہ بار نی کسہ بار نی یونیورسٹی مکی اگہ ہائر کرنی اجی تسا ساڑے کول اچھو اسا کول اچھی تہ پڑو اگر میں اتھہ ڈگری کناآس نا اتنا وی ماڑے اگر سہی نمبر ہونے لائک ماڑا جی پی اے سہی اچھنا سا سہی مطلب نمبرا کہ میں پاس ہونا ,ساس تا اس یونیورسٹی وچ اس بار نی یونیورسٹی وچ اسا نی پاکستان نی یونیورسٹی نا نام اچھہ آ او. اتنا نا فلانی نسٹ یونیورسٹی نا, اٹھی آیا جی نمل یونیورسٹی نا ,اٹھی آیا تہ اس نکے نے نمبر سہی سے. مطلب پاکستان وچ اک نابنی جانا سا یونیورسٹی نا کہ اہہ جی اے آلی یونیورسٹی سی اتنے رینک اپر سی ہائی لیول اپر سی .انا نا جیڑا نظام سا او سہی سا مطلب نکا پڑیا سہی سا بوت اچھا سا انٹیلیجینٹ وی سا باقی ادر وائز جتنے وی اسنے کم سے ڈیلی لائف نے لائک اسنا بجنا کھانا پینا سونا او سارا اسنا بیٹر سا بوت اچھا سا